Fanaovako ny saosy curry indray an dia mahandro kabaro a, dia ataoko malemy tsara mintsy igny. Ataoko mandribandriba a dia asiana voatabia sy tongolo dia asiana curry. Atao bebe curry izy dia amizay miteraka mavo be dia amizay masaka dia azo ohanina tsara sady mahafinaritra mijery an'ny paoziny.